زمونږ دکلتور ځیني دودیز خواړه په لاندي ډول دي لکه قابل پلؤ، ماش پلو، کباب، دچرګ سجي کباب، بیریانې، روش، دوپیازه، ښوروا اوځیني نور